Oli babé miin nak jikaan mé jitaas waañ; aw béŋorul waañ wawu ubang numojul mali nuŋa wo ubang nubéñuwar ufojiir soit ubagiir yo yomé gusumbo. Futiyorehi aw bé haay wo yoomé gahaay ga yoomé que néni amusulman aw béhay waañ wawu néni sobé uyudo, sobé yayu yo béju épuur ufaak nukaan fusumbo futihoree, nukando éséfunohi, omohi nutaas ufaak nukaan fasumbo furubahéén, nubaañ utaas. fufojitéén fo foomé maal mamu ma séséét ufaak nu indé wo tout nuñaf wo tout nuŋa wo uhayéén imbi uju uhay ufaak nubooñ wo bu gakano.